Zareo akagny Royaume Uni, <hesitation> zareo mbola tegna mitagna ny maha zareo zareo ary magnana ny maha izy azy zareo ary mbola ambony race zareo, aveke koa mpanjaka ny ah ny mpitondra, mbola misy mpanjaka zareo fa mpiraiministra ny ny mitondra ny karazagna mitantagna ny fitantagnana ny governemanta.